لا مو كل السلالات الكلاب ودية على قدم المساواة، كل سلالة لها طباعها الخاصة، يعني بعضها يكون أكثر ودية وإهتماما بالناس، بينما البعض السلالات قد تكون أكثر تحفظ أو إنها تكون خجولة، التربية والتنشئة بعد تلعب دور كبير، فالكلاب اللي تتلجى تدريب إجتماعي <hesitation> عادة تكون جيدة وودية مع الآخرين أو مع البشر.